Ngôma zen̈y karàha kô an̈aty jerinakà zen̈y kô fa ohatra olo araiky mandeha in̈y an-ten̈a manjary ngôma mare izy in̈y oe. Na misy raha nihatra tamin-ten̈a avy eo ten̈a malaelo mare, ny jerin-ten̈a zen̈y de karàha in̈y.